फक्त सहकारी निजी झाडा पळेचो वस्तु खाल्यार तुज्यो जीव बारो उरता आणि तुका कसले दुयेस्तुय जाईना। अशे करुन तुमी आक्यां दिसाचो मेनू तयार करु येता। सकाळचे सलाड खायेतां। दाँपरचं शित डाल भाजि खायेतां। रातचि भाजि आणि चपाती खायेतां।